Sandwich <hesitation> tietieko <hesitation> kokoa ndraiky noho salady satria mofo salady zegny misy môfo, agnao mihinagn'izy mbô voky agnao zegny hoe agnao zegny na tsy maro lanignao fô mbô regninao misy raha <hesitation> midoko am-bôtrokagnao kô mahavoky agnao.